Nyaku mapiara ko'ko mainsara ko'ko mang, mainsara ko'ko tainajar ku sasera tawaang kusera mai "kur kur kur kur kur kur kur" matei tei yei serang mei kumuwu se ko'ko kuyah. woserang parutan kumo parutan kunteindei serang woserang perlengke-rengke mengko oh sikomawemo mawewisasisaiai oh sikosma tete tei-tei pa gila-gila haru nya ku ko'ko. si kor tolo suimeidei mawe genang su ko'ko sana ai. memang betul menae koneng tu asa komang asal a salah menangkowa anai bagongkowe kunarumping ai masala-sala mawe ta si ko'ko medie nae e kasiang se malele le le man caserang tewang kulang te se ko'ko yei mai meka sajarah sera pareke-reke nengku adoh daka ruwundang ye isepat woseti naei aduh tanse tinai ramono kuran asakapa duo memang aimo wo men nenolak kone wiang senewu kaye ika'si masi ko koye ai memang du mama piara koko ye ito barterimaio pa endon-endon manewian sunewuka sede jerape melele kersi ner suur koer kapang doten ene kumin mukan mumako kamna mamuma anu aul sepapi are anko keara'pu `maka-maka nengku sede i iwoondo Mangindong mosi komaru tese ko-ko-ko ku'nai ele kong gulako ando maisa nowu underai ta angga ge'sin naya dei morias ko-ko kuputi esah adoh ei moketu kese menenn dolako spuyuwungku kapa adoh ka'pa se nen dolako ka'pa irin te ku doh memang mo hebat tu mai dohh demiara susah miara peindon malakorne to sedi mala tudu lako sema maen dolako seko-ko kui ai tangon kamonas kamu ka ketawang ku memang wadi kuwe se pemertah kamu ma eno-eno sepapiarang kulian maminya kuyo o nyaku kwa bodok nyaku nyaku ya ing merta u sadalmu berani maendo-endo koinpi neredet tu ana ima ma endo-endo koipi nerene tu ana ima endo-endo pa piar piarane to mosti miarakua meke tanta gumpo wian paiko ko ko sanya kusti naos da ka rangku perseko ko yai pe'ne ceram masio du ko-ko sanya kusti naos naka parangku perse ko-ko ya i pene jaram masio doas ko-ko inta-tan du wungpo ta'an sakamu mangapa no duo koipi rumai ne antu takam pa sion tu ma tudu wea se tu a pe ende nakelamle os wokita papiara ne menanatas wo kita pa ri wi ri wi tenaera wo kita momualitou pa anu anu wiamawon tana ee a'